Mara ya mwisho nilighiye kishukuri. Kishukuri kichi- ku- chembwa na maimba na mangombe. Maimba gharakoboriwe, maimba kaghire makonde. Kwa vika maigamba ghaya rukwenyi, kwa vikiya mringa kidogo, kwagavika na mbala. Ghachemkahoo na kufililie ena moro kuvikie rukwenyi na mringa wake. Baadae ukakamisha hoo na mringa thana mbala kwa lalolei. Likondelia kole lindevuka ena maimbagho maana ghakoboriwevo. Ela mangobe uvute mangobe ngafo mawe uvite uchafu wowoshe, ukathaghue ukavike ena safuria uthambe na maemba ghaya kwa kwikirie mmbala mwingi kindo changairima irumbuka mbala uya kola igira mbala mwingi navo kwagathamba. Ukamira thamba maimba ghaya kunde ondoa maghobe, kunde mm na mringa wekuthambie kuneondoa mangobe gayagathu kweli undeghafikia hoi na maemba urewikia mringa kunde funika kundeendelea isha. kyaendelea isha mahemba ghana na mangobe ukwamlolea kole maemba ukalugandisha kindo kichaa na mangombe kindushandu hamu, indowekea munyu afu na mafura kunderigha na- mh kundeondoa mriko kunderigha kundepakua ena chombo chafo kundea